<hesitation> Hilim-baravara simba regny koa zany, regny aloha tsy maintsy soloa satria matetiky regny lafa simba de tsy azo amboary koa fa simba de fa aria am'poubelle agny zay, tsoahana igny de bakeo apetakinao raiky vaovao ampiasainao igny de ataonao mitovitovy refy am'le taloha teo avao zany mba tsy hihoatry. <noise>